Da koa raha mandeha matetiky avao andra nareo Impiry isam-bola zany anareo mandeha io? Da mba misy fotoa ialanareo sasatsy avao zany? Da io toera andehananareo ve da toera mbo tsy nisy mpandeha mihintsy? Sa efa maro avao koa olo nitsidiky toera io, akonareo?